Misy karazany roe moa ñy vary: -Misy ñy vary vao na ñy vary lisa. misy ñy vary stôky. añatiny ñy vary roe reo. misy ñy vary lava. ñy vary bory ;misy koa ñy makalioky. ñy filipiny. ñy vary mena ;ñy vary mena noho ñy makalioky soa atao soso la matavy ;fa ñy filipiny. lafa i ataonao vary maiky somary nisoa laoky la varabaraky soa.